അṣṭഅരിയ, അṣṭഅരിയ ഫðഅര്ഥനേ ഏന്കിലേന। മṁസിത് വോലന്ദ അലചേന മṁസിത് വോലന്ദ। ഏന്കിലേന മṁസിത് ബേതി ബേതി രിṭഹിത ഏക। ഭവ നിലുമന്ത മുധിയര സ്തṭഅപ ഏന്കിലഗ। അṣṭഅരിയ നോര്മലതി ഏപപുന്ദു ഏന്കിലഗ ഓവന്ദ। ഏന്കില ഗ്ṛഇതñജന് നിതññഅന്ചിന ഓവന്ദ ഉന്ജി। വിṣഅയ ഏന്കിലേന ജിവനത അന്ദ്രിന്ദന്ദ। അനിരിക്ṣഇത വര്ഥ ദൈഥി ഉന്ജി ഗṭഅനേ മṭഅ। അന്ദ്രിന്ദന്ദ അപഗ മṭഅ ഏന്കിലഗ അṣṭഅരിയ। ഫðഅര്ഥനേ ഏന്കിലേന ജിവനത അപുന്ദു। കിഥേ ഉന്ജി കേലോ ഉന്ജി ഉദഹരനേ കോര്പുന്ദന്ദ। ഓവന്ദ ഉന്ജി ഏന്കിലേന ബേസ്ത് ഫ്രിഏന്ദ് സുമര്വര്സനി। തുഖോരകി ഏന്കിലഗ തിക്കി അപഗ ഏന്കിലഗ ബṅകര। അṣṭഅരിയ അപുന്ദു ഓവന്ദ ഉന്ജി ബṅകര ഓവന്ദ। അക്ചിദേന്ത് മṭഅ അപുന്ദു തുയര ബṅകര ഹോര്രിബ്ലേ। അതിപുന്ദു അപഗ ഏന്കിലഗ ബṅകര അṣṭഅരിയ। ഭയ മṭഅ അപുന്ദു ഓവന്ദ കേലോ ഹബതനി മṭഅ। കേലോ കേലോ മṭഅ മṭഅ തബ്ലു മṭഅ മṭഅ തുയര। മṭഅ ബṅകര അṣṭഅരിയ പ്രിതി <hesitation> മṭഅ। അപുന്ദു അṣṭഅരിയ പനപന ഉന്ജി ഏന്കിലഗ। നോര്മലത അപുന്ദു അപുന്ദു ഏന്കിലന ജിവനത।